Allor parlann 'e vecchiaia dicimm che nun è proprio il caso mio, teng trent'anni, mo sicuramente nun so nu giovinott, nun teng quindici anni, nun sto cu mamma e papà 'a scol. Che comunque 'a scola era pesante pecchè quando uno sta là dinto alla fine pensa a quello d' 'a matin 'a sera. Staje da 'e l'otto 'a matina, fino 'e doje 'o pomeriggio 'a scol, tuorn 'a casa e che 'a fa? 'E sturià n'ata vota, t' 'a preparà, tien 'o compito, 'a verifica, <hesitation> l'interrogazione, quindi stai là d' 'a matin 'a sera e l'unico pensiero magari è 'a responsabilità tua che comunque diventa pesante 'e sta fino 'e l'otto 'a sera 'e mparà certe cose, t' 'a mettere a sturià sturià sturià e comunque dint 'a chillu mument t' piens che è 'a cosa peggiore d' 'a vita toja. E tien l'interrogazione, tieni 'a verifica, nun sacc come aggia fa, m'aggia mettere a sturià latino, storia, geografia, mamma aiutami a ripete, vaje addo 'o cumpagno, aiutami a capi sta cosa e ogni momento dicimm, 'a pensà a chell ca tien a fa. Poi pian piano cresci, fai diciott'anni, diciannov'anni finisci 'a scola, dici che faccio vado all'università? E poi 'a l'università e t' 'a mettere a sturià n'ata vota. Tre quatt mesi a sturià una continuazione, quann tien 'a session, accussì e accullì e e quindi dicimm ogni epoca, ogni anno che si vive, tiene la sua complicazione dell'istante. Però quann crisc capisc che chell che 'a fatt fino a t'ann era 'na pazziell. Pecchè mo che abbio a fa? M'aggia mettere a trovà 'na fatica, abbio a ji là, dipende 'a te, sta tutt 'mmano a te, si nun 'a truov magari nun tien n'euro 'a spennere p' n'affitto, p' t'accattà 'o mangià. Pò magari t' truov 'na femmena e che fai? Capi 'e aria? Quindi 'e sord semp s'anna putà 'a casa, poi magari 'a sta cu 'na picciotta e si sta picciott nun fatic 'a purtà 'e sord pur p' essa. E chian chian magari cresc, t' truov 'na famigl. T' truov 'na, t' faje 'na famiglia, tien tien 'na creatura e che faje? Chest pur c' 'a dà coccos e quindi dicimm che, nun è che diventa chiù complicato, semplicemente che in base a come uno s' sceglie a vita. 'A vita sola e punta a truvà 'na famiglia, 'na femmena o quant'altro. Si creano chiù responsabilità pecchè 'e 'na maner 'amma campà. E quindi <hesitation> magari sta là 'o discorso è chell. Che piaano piano che uno cresce, s'adda pensà a fa 'na casa, s' truvà 'na fatica, s'adda regne n'armadio, s'adda accattà 'e vestiti e sta 'mmano a iss. Ovviamente pò uno tene magari 'a famiglia che t'aiuta però alla fine dipende tutto 'mmano a te, nun è che vaje a chiamà a trenta quarant'anni ancora a mammà. Dici vagliò teng 'e cammis da stirà come facev 'na vot, mi stiri 'e pann? Oppure staje a casa cu loro fino a trenta quarant'anni e quindi 'o discorso diventa che prima o poi uno adda piglià 'a strada soja. Fino a quando sì creatur ci sta chi 'o fa p' te, pò quann invece 'a fa sul tu, là diventa dicimm 'a parte, 'a parte difficile e quindi magari nun dico 'a vecchiaia, però crescenn quante chiù responsabilità ti pigli. Sul tu, là vene 'o difficile. Pò magari quant tien quarant, cinquant, sissant'ann che 'a fatt già, 'a costruito 'o tuoj, poj magari tien 'e figli, 'e figli già abbastanza gruoss e chill pigliano e se ne vanno p' 'e strade d' 'e loro, quindi là magari pigliano 'a pensione e staje pur chiù tranquill.